Dachoi nruchí ta ni tain yá'a ni tain yá'a ta ni nrea deen ta ni xhixhain, u jum ñajan nichutu ta ni chikoui yá'a ta nridakadoí koñoxhi ta ni xhixhain, ni xhoó ti yá'a u jum.